أكتر شهر حار هو شهر ستة سبعة تمانية الحق يكون الجو ساخن-ساخن اللي هو شهر يونيو يوليو وأغسطس يعني وأبرد شهر عندنا هو شهر واحد اللي هو <hesitation> شهر يناير لكن من ناحية الرطوبة هنا في الجنوب ما عندنا رطوبة واجد، والشتا معروف جاف.